Ku nguno ye iwendi chito ieetu, kotesetai kenyishek ieetu, ko koromitu sapeet amu maimuchi ii- ipaishe, maimuchi iai kasit amu kakochookan poorto, koo- korom maisha, koromitu maisha, ko ng'ot ko maaa a- lakok ko- ko kanyitin anan ko lakok che kastai sokotaretin ko yauun paishet, ko- koromitu sapet, komakere ale eku rahisi sapeet, koromitu sapeet, amuu yikaieetu chito ko meimuchi tiwe, maimuchi tiitoret kasishek tokol choko chaam iae, ko koromitu sapeet mising.